جی، محاسب، بینکر، منڈی بھاجی والا کرکو، مچھی والا کرکو، جو پھلّا بیچتا ہونی، بھی ٹیچر، پھر ڈاکٹر کرکو۔ گائک کرکو، پھر فنکار رتا، پھر ناچنے والے رتے، وہ بھی ایک طرح کا کام ایچ رتا۔ پولیساں رتے، وکیلہ رتے، ججاں رتے، پرساں رتے، فارمیسی میں کام کرنے والے رتے، ڈسپنسر رتے، بھی باورچی رتے، پائلٹاں رتے، جو جہازاں اُڑاتے سو۔ کار ڈرائیوراں رتے، جو کار کو ڈرائیونگ کرکو لوگوں کو پُہچاتے سو، سانڈ رتے، مکینک رتے، گاڑیاں رتے ٹھیک کرتے سو۔